Ny toetr'andro a Nouvelle-Zélande any zany da azo lazaina fa hoe antonony avao satria miaraky e amin'ny oram-be. Da lafa fahavaratsy iny koa da mafana sady mando.